Ny karazana hazo ndray: ny zakaranda, <hesitation> bois de rose, bois de sape <noise> <hesitation> manga, paiso, pi- ino zegny, <laughs> kinina, baobab, calptus, nanto, harama ary ny <hesitation> zay. <laughs>